اااا عند هيك اللي نحل زيوت تنضيف الغاز نضف بيه الغاز فيه سائل هو حكاية بالفشفاشة نعمل ضربات حكاية نخليه دريجين ونرجع له سائل مين بيقى كيف ما نحكي ونمسح يتنحى كل شيء كل شيء هيك الزيت يهبط حكاية شراااااشر ويرجع الفوري يلمع تلميعة شيء كديه.